Ny fomba fiasan'ny telefaonina dia: fomba fifandraisana amin'ny olona avy lavitra fa saingy kosa mila mampiditra fahana izy, izy konko nefa dia mila herinaratra no mampiasa azy, izay toerana ampiasaina azy kosa dia mety avokoa.